<noise> jadi a'u wan kalo poto mania a'u nin bisa koa mangka a'u ninu kopi talu jadi, pokalo a'u ripesiam oh a'u ninu <hesitation> dikolgen nam tati a'u ninu ko a'u wama manlang manine laina sana a'u nininu koa, an tutu oras iiii husu elalua orasi isa barua'u ninu maka a'u nininu talalu to jadi <noise> kalo sakaelang padahal a'u sakael nau biasa ninu sakela kopi iss, maima a'u bisa ninu koa ee <noise> iyoe padahal makali ininu kopi talalu jadi manime amuti musti ininu tegula bole kapo ko ininu bisa komanimam kapo kop popurina kopi alama nimiam kopi jadi musi iroba pola bole. Jadi kalo ih a'u onsa bo manima a'u ninu korasi esa orasilua baru a'u ninu momo kapo koa bisa koa'e ma ininu asapa tati pikir sagala macan abis <noise> jadi a'u wan kalo manimyam a'u ninu momo bisa koa orasi esa, lua baru a'u ninu, mangka ininu kopi talalu jadi emusti. Usu ininu kopi male'e nininu tegula lema manime ininu am momo <hesitation> le imanimyam a'u ninu morasi esa, orasi lua baru a'u ninu <hesitation> musi ibarenti ninu kopi ale, kalo a'u irne a'u rinu repesi a'u huwoi dekolgen oh amnisuan tati lima menit tan tati a'u ninu momo, <noise> pokalo <hesitation> a'u ninu kopi le abis a'u morasi esa orasi lua baru a'u ninu, ansakele sau hualan ni ma telepisa a'u suisui leam, pokalo a'i lu masine oh a'u matan nau koine, <hesitation> jadi manime musti ibarenti ninu kopi ale'e, <hesitation> manime ininu momo kapo koa adoh a'u am tutu oras esa, orasi lua baru a'u ninu <hesitation> ma ininu momo asapa ka'e ininu kopi talalu jadi. Jadi <hesitation> manimyam kalo <noise> lebai osu ininu kopiam mi, a'u ninu bisa koa ee, a'u an a'u ninu'am orasi manimyam a'u orasi esa am loiteh nononum bisa koa, musi a'u bale ham, bale nia, bale ham, bale nia, bale ham baru a'u ninun mangkali ininu kopi talalu jadi. <hesitation> an laesa a'u ruba pola ale, se ininu kopi baru <noise> maniyam padahal sakele ininu sakele kopo mani menim ininu bisa koa eh, amusi ininu maounwol <noise> mamanim ininu <noise> abatara jumat tan a'u rui-rui auhati nula hotba oh musi a'u sui mamanina manimya a'u ninu momo koa jadi <noise> jadi musti ininu kopi male'e masa kela manima ininu hebat, kaboko is a'u ninu momo koa ee manimam a'u bale ham, bale nia poto manimam tutu a'u hula wayar angin padahal masama me'e <noise> sabanta musi a'u ninu maon mao mauninu kapoko manima a'u ninu momo koa eeh. <hesitation> jadi manima musti, padahal sakela ininu sakela ko padahal manime inin manle'e bisa koa <noise> jadi saba manimeyam a'u halanima hpyam tutu orasi esa. Orasi lua <noise> am sulo tehan nam a'u bale ham, bale nia iss koa sinuma an tutu malo ania paniati a'u mumo bisa koa nia sapa e, musi sabatan musi a'u huwoi maun, dekolgen'te, setem'te ma ininu kapo koa haya makali ininu kopi talalu jadi <hesitiaiton> sabatar a'u musi a'u ninu maun, kapo'ko a'u ninu bisa koa a'u reki malusia lela kala ninu isana sanang <noise> padaha umalat ma'ala tutu orasi esa, orasi lua, ih lutahan nabisa koa'e bali ham, bale nia. <hesitation> a'u reki malusia laninu'am ihh tutu inirikoa koa pdah iss a'u jadi koa ee <hesitation> jadi maninoa musi a'u ninu maun stop ninu kopi ale'e.